Yaani elimu jirinu- umuimu wakave bila bila elimu ata ukwandika ukukuku ulemu ukwandika, ata ukusoma nokasomage, ata imunu akausumile ata imisi adi musimu nakawesa ukusoma. Ulolaka tu, uielimu, ukave ni elimu, wupate ifaida jirinyorosu. <hesitation>